सेविंग क्रीम सेविंग क्रीम को अर्थ होवे दाढ़ी बनावे जा क्रीम। ई क्रीम दाढ़ी बनावे उ टेम पे लगाते हे। और इससे बाल भी सही होते है। गालों के बाल भी मुलायम होते है। इससे उस्तरे से दाढ़ी बनाते तब सेविंग क्रीम को काम में लेवे और सेविंग क्रीम जैसे नाई की दुकान पे और सब जगह उपलब्ध रेवे।